Nai faik esa au palisak HP a la'e dua hulu teta so na la'e telu hulu. Au palisak ahele HP karna mete nahele grup kuliah no pake natane tugas nai au nanonga.